निगेरिअ चुल्तुरे अप्नर लबर्, जनके हतर् मने निगेरिअ दो सौ पचास एथ्निच्स् ग्रोउप्स् असे, दो सौ पचास एथ्निच्स् ग्रोउप्स् मने उपर् असरो। अरो हतर् जुन् बेल पोपुलतिओन् होये, सोब् दिवेर्से पोपुलतिओन् होये। अरो हतर् सोबरे निजोर् निजोर् निजोर् लन्गुअगे असे, केन्तु हतर् ओफ्फिचिअल् लन्गुअगे होये एन्ग्लिश्। अरो हतर् जुन्तु त्रदितिओनल् च्लोथिन्ग् होये, गेले अएरो। गेले अएरो, तर् उसत् मने हतर् वोमेन् बेल के बेसि मने पिन्थे। अरो हतर् चुइसिने, चुइसिने जुपिल हतर् खन होये। खन बेल हतर् जनके एगुसि सोउप् होये। एगुसि सोउप् हतर् बोहुत् निगेरिअ, निगेरिअ बोहुत् फमोउस् सेतु होये, फूद् होये। केन्तु हतर् इदोल् फितर् बोहुत् मने चेलेब्रतिओन् होये, प्लुस् अरो एल्देर्स् बेल बोहुत्। मने जुन् बेल दम मनो असे हतर् बोहुत् रेस्पेच्त् होये।